gott kvöld og velkomin í Kastljós nú síðdegis var birtur gerðardómur í ágreiningi Ljósmæðrafélags Íslands og

ríkisins viðfangsefni gerðardómsins var þetta að leggja mat á hvort launasetning stéttarinnar sé í samræmi við ábyrgð álag menntun og inntak starfs ljósmæðra

áhrif á launasetningu hópsins en orðið er og hingað er komin Guðlaug María Sigurðardóttir úr samninganefndinni hjá Ljósmæðrafélagi Íslands vertu velkomin takk niðurstaða dómsins er í nokkrum liðum en í fyrsta lagi að ljósmóðir eiga að vera tveimur launaflokkum ofar en hjúkrunarfræðingur sem er ekki með sérmenntun og þetta á að leiðrétta fyrir fyrsta október var ein af ykkar

sko þetta er ein

og þetta bara lýtur að því að nýútskrifuð ljósmóðir byrji ekki á lægri launum eða sömu launum og hún var á sem hjúkrunarfræðingur þannig að nú erum við búin að fá það naglfast að hún hækkar í launum felur þetta ekki í sér að allur skalinn eða sem sagt að ljósmæður færast þá tveimur launaflokkum ofar sko ekki eins og ég skil þetta fljótt á litið ég verð reyndar að segja að við erum nýbúin að fá þennan samning í hendur ég hef ekki náð að lesa hann nema svona algjörlega á hlaupunum við höfum ekki náð að setjast yfir hann og stúdera hann nægilega en nei það er ekki okkar skilningur þannig að þið sjáið

ekki fyrir ykkur þið sem eruð

sem ljósmæður þið séuð að fá neina launahækkun út úr þessu það er engin breyting á grunnlaunasetningu eins og við sjáum þetta já en síðan á að greiða

á kandídatsári laun fyrir tuttugu og fimm vikur hvernig lýst ykkur á það mjög vel já það hefur verið ég held það hafi dottið út tvö þúsund og fjórtán og aðrar sambærilegar stéttir hafa fengið laun á námstímanum einhverra hluta vegna þá duttu ljósmóðurnemar út en þetta er mjög fínt að þær fái laun á námstímanum og mjög eðlilegt já en hafið þið ekki fengið hvað varðar þessa

hafið þið ekki fengið neinar

nákvæmlega hvað þetta þýðir ekki annað en

var að segja að við túlkum þetta þannig og ég fékk þetta útskýrt þannig að þetta væri raunverulega bara staðfesting á því að nýútskrifuð ljósmóðir ætti að hækka um tvo launaflokka þegar hún ræður sig sem ljósmóður já en þannig að það er svona frekar þungt í ykkur hljóðið núna en og hvaða áhrif hefur það þá á stéttina ég meina ljósmæður hafa sagt upp þetta er þá ekki vænlegt til þess að draga þær aftur inn á spítalana sko eins og ég segi ég hef ekkert náð að tala við félagsmennina ég var svona aðeins að glugga yfir Facebook hóp sem við erum í áðan

það var ansi þungt hljóð í þeim sem voru að tjá sig þar en eins og ég segi við ætlum að bjóða til félagsfundar á morgun og reyna að útskýra þetta og reyna þá að vera komin

aðeins betur inn í þetta og skilja þetta sjálfar vegna þess að voða vont að útskýra eitthvað sem maður hefur ekki algjörlega kafað ofan í sjálfur þið voruð með fleiri kröfur við samningaborðið þið vilduð að það yrði tekið betur á vinnuskyldunni ykkar og gerðar breytingar á því er eitthvað tekið á því í þessu sko

gerðardómur kemur með sjö tillögur og tvær af þessum tillögum lúta að þessu og laun til nema svo kemur meðal annars ein af tillögunum er náttúrulega hérna vinnutími að skoða vinnutíma ljósmæðra og styttingu vinnuvikunnar og það er eitthvað sem þarf að skoða og það munum við bara fara í samningar eru lausir þrítugasta og fyrsta mars og þá erum við tilbúnar í það og

eru í rauninni bara tillögur nema sem sagt þetta með þessa grunnlaunaröðun og laun laun hérna nema það er naglfast hitt eru allt saman tillögur svo voruð þið líka með kröfu um það að ykkar ábyrgð í starfi yrði metin sérstaklega til launa nákvæmlega það er ekki beinlínis nei því er bara velt yfir á jafnlaunavottun

sem á að fara í gang og það eru sem sagt öll fyrirtæki með tvö hundruð og fimmtíu starfsmenn og fleiri eiga að vera búin að gera þessa jafnlaunavottun fyrir fyrsta janúar og sem sagt stofnanir og

ríkisfyrirtæki með færri en tvö hundruð og fimmtíu starfsmenn hafa þá næsta ár til að gera

en það á eftir að útfæra það kerfi þetta er allt mjög laust í reipum er útlit fyrir að þið farið bara í einhverjar aðgerðir aftur eða hvað ég þori nú ekki að segja það ég sé það ekki akkúrat núna en við þurfum bara að skoða þetta við vitum ekkert almennilega hvað er í gangi en

hérna þetta gaf okkur ekki það sem við vorum að vonast eftir nei voru kannski

að samþykkja ekki síðasta tilboð hefðuð þið fengið meira út úr því eða hvernig var það við fengum ekki miklar upplýsingar um það hvað var á borðinu

hefðum gefið ykkur allar upplýsingar en hérna en en sko nei það voru ekki mistök vegna þess að hérna er komið tvennt inn sem þurfti að koma inn og svo erum við náttúrulega komin með svolítið fyrir það sem við þurfum bara að vinna með þannig að

nei ég myndi ekki telja

við ætlum að skipta um takt við ætlum að ræða núna um atvinnumál eldri borgara og það er grundvallarmunur á því hvort fólki er gert að fara á eftirlaun eftir því hvort viðkomandi starfar hjá hinu opinbera

eða á almennum markaði og dæmi eru um að fólk með mikla reynslu og þekkingu og fulla starfsorku sé gert að hætta

vinnuveitandi né starfsmaðurinn sjálfur vilji það og þau eru komin hingað Ellert b Schram formaður félags eldri borgara í Reykjavík og Lára fimm Júlíusdóttir hæstaréttarlögmaður og sérfræðingur í vinnurétti veriði velkomin takk Lára hvers vegna er svona mikill munur á þessum kerfum af hverju er svona lítill sveigjanleiki hjá hinu opinbera hér hafa verið lög um réttindi og

skyldur opinberra starfsmanna og starfsmanna ríkisins um áratuga skeið og það hefur þótt ákveðin ástæða til að svona ramma þeirra svið sérstaklega inn með löggjöf og eitt af því sem þar hefur verið mjög lengi við lýði það er þessi hámarksaldur sem er inni í lögunum þannig að opinberum starfsmönnum er gert að láta af störfum næstu eftir að þeir ná sjötugsaldri það hefur ekki verið samsvarandi ákvæði á almennum markaði og það er

vegna þess að almenni markaðurinn er skipulagður með allt öðrum hætti þar höfum við lög um stéttarfélög og vinnudeilur þar höfum við lög um gerð kjarasamninga og réttarsvið á almennum er fyrst og fremst mótað af kjarasamningum og ákvæði um þetta eru eru almennt ekki inni í kjarasamningum þannig að á almennum markaði þá er þá er fólki almennt ekki gert að láta af störfum við við sjötíu ára aldur en það þekkist að vísu en kjarasamningar kveða ekkert á

Ellert hvernig er staðan ég heyrði í konu í gær og í dag sem sagði

mér að hún hefði ekki fengið starf sem leikskólakennari hún var og ekki sem leikskólastjóri hún var um árabil leikskólastjóri var tilbúin að fara á gólfið og vinna með krökkunum og hún var orðin sjötug

en fékk ekki starfið sko nú vilja kannski

hætta að vinna ef þeir eiga kost á kost á því en þeir sem vilja halda áfram og hafa kannski ekki efni á því að hætta eru margir í þeirri stöðu ég hef nú ekki

talið það til en mér finnst þetta satt að segja bara galið ég skil þetta ekki fólk ja við verðum að átta okkur á því að að lífið lengist fólk lifir lengur og það eru bara mikil lífsgæði og ég skil ekki almennilega hvers það er verið að banna fólki sem er orðið sjötugt að halda áfram vinnu vegna þess að það hefur heilsu þekkingu og reynslu til þess að sinna sínum störfum og á þá ekki bara að hleypa hleypa fólki að þeim réttindum að geta tekið ákvörðun um það hvort það vill vinna áfram eða ekki og vera ekki alltaf að binda það við einhvern einhvern tiltekinn tiltekinn árafjölda eru ég meina það fylgir því tekjutap að hætta að vinna jújú eru ég meina finnið þið mikið fyrir því að fólk lendi beinlínis í miklum fjárhagsvandræðum það er náttúrulega mjög misjafnt það er stór hópur sem sem hefur það gott hefur lífeyrissjóði og og

nánar út í það en það er líka til hópur sem því miður ansi stór frá almannatryggingum og það er leikrit sem hefur átt sér stað með skerðingarnar og og eiginlega engar hækkanir Íslendingar eru sko með fimm komma sjö meðan Norðurlöndin öll eru með kringum tíu prósent fólks sem við köllum bætur þarna þarna er fólk aftur statt með með einhverju eftirliti sem felst í því að það sé verið að passa upp á það að þú vinnir ekki með þannig að ef þú ert

að ná þér í tekjur annars staðar þá bara er sama upphæð tekin af þér frá

kerfinu maður finnur það einhvern veginn í manni finnst bara kerfið vera einhvern veginn í þeirri stellingu að vera alltaf að finna að og finna eitthvað fólk sem hugsanlega hafi

eins og Ellert er að lýsa fólk hefur fulla starfsgetu það eru miklu fleiri sem hafa fulla starfsgetu

á þessum aldri heldur en kannski fyrir nokkrum áratugum hefur þessi umræða ekkert skilað sér inn til löggjafans sko löggjafinn í raun bara opinbera starfsmenn sem eru svona um það bil þriðjungur af vinnumarkaðnum ef maður tekur til en á almenna markaðnum sem að þar eru tveir þriðju og þeir eru ekki undir

undir þetta seldir en það virðist vera að menn tali fjálglega um aukinn sveigjanleika og slíkt en ég hef ekki verið vör við neinar tillögur um breytingar á þessum lögum um rétt og skyldur starfsmanna starfsmanna ríkisins það er alla vega alveg ljóst

eru náttúrulega dýrmæt réttindi að geta hætt að vinna og lifað af sínum lífeyri vissulega já en eigum við ekki að leyfa bara fólki að ráða því sjálft já en ekki vera að hafa innan gæsalappa vit fyrir því fólk verður bara að taka ákvarðanir um það hvort það hefur eins og ég segi hefur reynsluna og þekkinguna og nýtur þess áfram að vinna og af hverju þarf að segja fólki upp af því að það er búið að ná einhverjum ákveðnum aldri en það eru ekki bara

sjónarmið að það eigi að auka þennan sveigjanleika vegna þess að að stéttarfélögin og já vinnumarkaðurinn almennt hefur verið að gera kröfu til þess að þessi sveigjanleiki aukist einmitt í ljósi þess að fólk verður miklu eldra núna heldur en það

og það hefur miklu meiri starfsorku og þessi þessi sveigjanleiki hann á vissulega fullan rétt á sér og sérstaklega að taka taka mið af því hvað hvað hver og einn einstaklingur óskar eftir að gera og hvaða hæfi hann hefur það er náttúrulega sko afskaplega dýrt fyrir fyrir þjóðfélagið að að sko heilu hóparnir af fólki séu bara teknir út af sviðinu bara vegna þess að þeir eru orðnir sjötugir núna eru Íslendingar náttúrulega við erum þekkt fyrir það að vinna lengi að vinna mikið og mikla yfirvinnu eftirlaunaaldurinn hér almenni er sextíu og sjö ár hann er

lægri víðast hvar annars staðar í nágrannalöndunum erum við kannski bara samt að er þessu umræða á röngum stað ég meina hún er ekkert á röngum stað það þarf að tala um þetta miklu meira og gera fólki sem er yngra gefa því tækifæri til þess að átta sig á því hvernig þessi kjör eru gagnvart eldri borgurum það gildir líka um til þær eru í þrjú hundruð

krónum langt fyrir neðan þau takmörk sem sett eru vegna framfærslu þannig að við erum bara að detta aftan úr röðinni sko og gleyma gleyma að sinna elstu kynslóðinni hvað þarf að gera sko þetta er allt

samhangandi afkoma fólks og og aldur hvenær fólk hættir að vinna og hvenær það fer á lífeyrisaldur almannatryggingakerfið kemur þarna inn líka þannig að það er voða erfitt að benda á eitthvað eitt atriði sem þarf að gera þessir þættir verða allir að virka saman og það verður að endurskoða þetta heildstætt ég held að það sé alveg nauðsynlegt en ég held að þetta ekki bara tiltölulega fá ár síðan að þessi mörk voru sett um það að fólk yrði að hætta að vinna sjötugt nei aldeilis ekki þetta er búið að vera í áratugi með opinbera starfsmenn að þeir eigi að hætta sjötugir já alveg frá fimmtíu og fjögur

enn þá verra vegna þess að það er langur tími og þjóðin er alltaf að eldast fólk er alltaf að hafa sem betur fer lengra líf og nýtur lífsgæða að því leyti heyrðu við komumst ekki lengra með þetta kærar þakkir fyrir komuna Ellert og Lára takk sömuleiðis

þetta gott í kvöld veriði sæl